Kite manguras limah, ore manguras lima mamake sua'ne mangomok suane rasen lima mamake sabong makuto mabersih ara manguras lima te'e mamake su' ake tutumpang on ore manguras lima te'e mangomok te'e suloyang ore su ember tera su aki su tumpang te'e tore' kuna mangus lima mangomok one bedane makura-kura mongomok makura-kura to manguras lima